<hesitation> Dzay koa raiky! <hesitation> Tsy hamaly an'izay heky iaho satria sarotsy heky zay ka tsy haiko. Da tena mialatsy any.